شوف باه كي تجي تغلف الهدايا كيفاه دير ، لازم تروح الا المكتبه، تروح لكاش مكتبه وتقولو غلفهم لي، وتشوفو هو كفاية يغلف، تلقاه يغلف، يحط <hesitation> يحط هداك الغلاف في اللرض، يحط الحاجه لي <hesitation> حا تغلفها تحطها، من بعد تبدا طبق عليها بالجهه، وتضرب السكوتش عليها، من بعد تزيد طبق لوخرى تزيد تضرب السكوتش ومن بعد زيد نفس العمليه تجي تعاودها بالجهه اللخرى هداك هو يسكر منا ومنا، من بعد تديهاله الهديه وتقول لو بالبركة.